Gn'amboa ndraiky zany fahitako an'azy io satria araky re <hesitation> firesahako hatram'zay 'zany da hoe amin'gny alalan'ny fofo manko gny afe- gn'ahafantaran'ny gn'amboa zany, da gny io zany fantany atompony amin'gny alalan'ny fofony ndre mbola lavitry evao io da tonga da fantany hoe zanagny izy lahatagny da tonga da mandigny ame vavahady io gn'aniny rehefa avy eo.